Ñy tanjony ñy zava-kanto zany aminy ñy fiarahamonina: - Natao hañanatse, ndraiky hamolavola ñy fiaramonina mm misy ao añatiny, hitany, iaiñany, ñy zava-kanto natao handresy lahatsy, natao hanoro lala <shushes> ñy tanora, ñ'aja, ñy zaza zay, ñy olobe, iaby lafa amy fiarahamonina ao.